أنا كل يوم استيجظ حوالي سبعة صباحا، أبدأ يومي بفنجان جهوة مع توست، الفطور يكون حوالي السابعة والنصف، أروح شغلي من الساعة ثمانية تمامًا، وأشتغل حتى الخامسة عصرا، الغداء يكون حوالي الواحدة، أما في الليل أحاول يكون في السرير قبل أحدى عشر، روتيني بسيط بسيط